A toa tra man pasin i han, a ko tratra enga man totoa i han, anti, man unkol na man ha tum, a ko mne tsignenga a yomi ri, ne nge ri. Mamana rebna nge ri na rebna yomi ri, kba i han, te tre nguku a kamna kam rebna te e hitaghu hange ri, na kamna rebna te rumrumna ri ne, kba tra katun hamatskun toa i han te ngil homi nue eru a tra ngi tra unti na unkol i lme. Rori rori kamna marken huhu taren, te <noise> hange tunase kalta tunase ra walme taren tra mahla taren, noni, unkol taren na man unti taren. Na ku rhena tu ba ku tna ka ngi i han a rori a rori a tol te lui yo ku. Na Tra hahatani na tra nona pota, a ko- ko ka gno noku sme regen, a rori, ko tre nga rori ngil takhu noku seru ku na ku te la gaku a makum taren a makum tar, ah. Ko tsi nenga mualol ta unti na unkol te niga hanpo ni taren a tol. Noa tskin a rori mne kamera tukwi a nge, tsa rore pito nuku siri se te niomi ni tamlam tse se rori e kanoku siri i lme taren a anti ne unkol. Na ku ngil homin nue nga nona marken ka koman kwi wa ku tsa ko kamenga ta ilme ta nge, ko lu hakpa puts enga marken te kte ren tna na ko mne tra bke nga nona marken. Na ku mne tra bla noni a marken tra parpara len i han. Parpare rebna ti nge i niaku i e takei simi lme tre unti ne unkol tna ba enge ri niaku parpara. Mne min e nge kwi ri tsa ha, kamera manka man nge, kba mne me tubtu puts ri te taghu sere unti ne unkol, kba noni tol mne tsi snere ki ngena ri yen tsa ha. nona marken rke a Ko ngil ko ngil tra tra gen tra a tol na tol tna bakte ngil homin ne gen. Rori mne yati era enemi aha mne kameri ta niomi tra han, a parpara rebna ela rme tubtun sini taren. Ko ranga menga ko toa has, te laga kui han tsa kue sbe ngi taun tsi me, lam e la num taghu reku. Noa tskin mne ka meri ta ka, ku na tubtu noku singi lme tna, ku e yati nga lme tar i kani taren tna. Na tra rebna ri han tna, ke yatinga parpara i kari tsi sinera kasme ra marken rke kbe ka nokus mna totoa man ka te kotna tum bare tanta katun te mne ngil se nen. I tar ko rangin noku sinega tol tna, ko ngil noku senga marken taren. <hesitation> mua ta katun ni han ku mne yatenge se lol te markto bla wnarke kba i tar ko tsinenga ko sapot regen. A ku ngil enga marken teran tna, na ko trolha ga best tar ku kona mas tubtu te mar kto win bakte na mas kto senga nona marken. <hesitation> i han a rori E se ne se ne se ranga tsi se rua, mahla limue kopa bla nomu rke te hakpe noma kan nan rke, lamu tna ptenmu ruei tsa ir ke kwi ma man tukwi tamlimu. Mne yantuei man ranga weru rke. Tutoa mats pota ku te ngil e ren ats tukwi na lam u, na rori i tahul u boys ki la kba mne complain sil era pla rke. Mne complain sil erua ha. Se teme kopa ni lme hakpantoa nan sinum. Sha ka nge te kana lam hakpan toa kanum. Se katun te lanma mne kamna ta makum in sho i han tna, lme kari <noise> i lme kunahas tanen. Kba mne min na rori me kari ba ror te holru tsa holeren, emua. Pan na ka rorie a tol, anti ne uncle rke ngilin taghu ri, ka bla mera a hat tra rebna. <noise> Na rori, i han a rori, a ko tsi nenga rori ku tsin enga rori a role model hange toa tar. Noni na ku mne yantuen slopla regen. <noise> Niaku noku has rke ko ka noku singi bte pipito taren te ka wo nguku i han. Rora tol, noni. A tsi ranga tun tra len <noise> ri han ne katun te